ஆரோக்கியமான உணவு ஆரோக்கியம், நல்வாழ்வு, உகந்த வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அடித்தளமாகும். இது அனைத்து வகையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது. ஆரோக்கியமற்ற உணவு என்பது நோய்களின் உலகளாவிய சுமைக்கான முன்னணி அபாயங்களில் ஒன்றாகும், முக்கியமாக இருதய நோய்கள், நீரிழிவு மற்றும் புற்றுநோய் போன்ற தொற்றாத நோய்களுக்கு.